Karazan̈a gatô, <hesitation> ny fohaniko edy e bôkà eo ny haiko: misy milfey edy e karà zen̈y, misy koà gatô shôkôlà, shôkôlà fo an̈abonany. Misy gatô a-lakremo, kremo bera ndraiky kremo shantily àby io, misy amin'zay gatô tsisy kremo fo izy fa karà kaiky.